Ivonu vyachenjela inamaana ngipanou njaamua kuikala muhanga lazima chitengeneze chinsanzo ilokwa ajili ya kutindani chachaa tichii ulolutwane chikumvi iswanza vivo binadamu atanze lulu twana tutu natokwetu kule tuyengati chikola kwenu vo chakula koona vyo kwene mungwa viunvile niyakili yao yakutngenesha ivisanzo vya uvivu.